بي النسبة لي السفر ماقعد اسافر كتير يعني ممكن تكون مره او مافي زاتو او مرتين في السنة فا في العاده ما بتستقرق الرحلة اكتر من يومين او تلاته يوم يعني في السفر ده إذا سافرت أصلاً لكن ماقعد اسافر كتير